Raha zah longany zany no mpamboly amin'ny haintany zao, de i voliko alongany zany ataoko mahazo malomaloka izany hoe akenikeny amin'ny sisin'ny izay azo hialofalofany <noise> da akeo koa to-tandrahako ragno izy, de amin'izegny izy ah afaka mivelogna, afaka magniry amin'ny fotoanany sara.